والله الصراحة الهدايا لها طعم خاص، يعني الفلوس تنفعك بس الهدايا تيجي من الجلب وتكون مليانة نية طيبة، يوم حد يشتري لك هدية يعني فكر فيك وإختار شي يناسبك، الهدايا تكون مليانة ذكريات وتظل تذكرك بالشخص اللي جابها لك أما الفلوس تنساها.